Pues lëꞌ mtsigi nap ba xkëꞌ gixtu kwalkier lad xki xkëꞌ man gixtuꞌ lëꞌ man xgu ngow c̲h̲atsga man yeꞌn y lëꞌ man stsuwga minn o nakga ti ita xki nap lëꞌ man yu xkëꞌ gixtuꞌ ga, ga xgu man ngow pues man yeꞌn c̲h̲ats, lëꞌ man knu nak man ndzeꞌb stsuw minn nap yu minn c̲h̲akwen yu minn c̲h̲akwenda diꞌltsa mas sia rmed, yu minn nap c̲h̲ët minn lo man knu, wenda man knu. Lëꞌkga man nak ndziꞌy nap man xki mbal xki xkë xgixtuꞌ man knu xneꞌma nak man gixtuꞌ, bët c̲h̲uꞌnnda man knu ber lëꞌ man nak mtsigi lëꞌ man knu ndzeꞌb man knu, ba nap or xwiyma kë chu yu xki o lad x̱an ita xkëꞌ xgixtuꞌ, xgu ngow xgu nap lëꞌ man yeꞌn c̲h̲ats, nap xwiyma chop tson man yeꞌn knu xc̲h̲aꞌ gixtuꞌ xki ber yuga sti klas man man ndziꞌy ber lëꞌ man knu stsuwda man knu, saꞌnga lëꞌ man knu ndzeꞌb man nak man xki stsuw minn, sdzalda rmed sdzialda gak minn ber man nak ndziꞌy xka x̱aꞌ nak man knu, saꞌnga lëꞌ mtsiꞌgi ndzeꞌb man knu or stsuw man knu minn.